La ku xen júú kiee’ queso, queso faa’rá’ jná’ érá’ nɇɇ köö e jmóótá’ e kiä’ jmy tǿǿ’ jmy tǿ’ kuⱥ iaä’ o jmy tǿ’ dsi joo o jmy tǿ’ xǿǿ lóó, jö tu jmoo tá’ queso, la jy sún ejö queso e xa e faa’ta la ku quesillo jö a e xa sin ju jmíi, ki ñóó ga ii queso xa kö kí exa e mi xína ju jmíi, e ne néé’ köö dsoo dsí jná e kiee’ kiä’na júú kiee’ e xin queso.